<hesitation> Anakidimy moa zany ny karazana zavatra, tena hoe kabaka tiako amin'ny raha resaka kabaka, de izy anakidimy io: drakaka amy voan- drakaka asiana voanio, miaraka sakamalao, tomaty, tongolo, zay.